Sabunam ipaki tahu olidiri siata ilapu siola uluwati air luati nimari hula tiri diriam ululilalin ehuuan tausabun ihulua itahulaa nihuloi tahu sagala hal ihwal yang bisa, sabunam inimanfaat siam turus ihulan tahu husi husi numa bisa tauikahaliam ninianuma bisa sabunam nimanfaat tapaam turus tahu hidiri tahu ilapu tauihulua sagala bisa abis sabunam tauihuluati rima niaairi huluri inahuuren tehula bersi iktihara diriam emanfaat sabunam tapasiam pupurina auma eulutu akaam lesa lutu reiam auistirahat hualo aulutureiam terus lusususo alati tia usou usaapala usapalasoupaati pariso ulahauekarun hularikarunsousa haleu. Turus upameri aupalaunin impese aupameriri hulalikahara tarus aurui istirahat <hesitation> lalunisaa malahaleu terus aupaaleu uhulakarunam toin terus auholo audopo lihaleu lipariksa aupalaem apan hualeia huale ia koa aupulaiiri, terus auropu lesalohoei huluau munisa uala tia ualisa suusa pala haleu ausat upala paakarupiten ianuma huasa atau tolusa, <hesitation> tarus aulo au alamanimile au harus auropu lesa hanluma aulapuso habuda ueu usubahian subahayan magrib isa ya kalomemang insyaallah ijin allah tutusubu haleu, terus aubale luhaleu hanluma iaustrahat aluma kalo kesempatan weulotuau kalomemang audiriamsolu ausrahat ustrahat diriam kalomemang pupurina baru audobol ihaleu insya allah pupurina amilasea diriam koa aupo panjang umur dapati urai ausa urai, saiurati lourati numa pian tahu ali insaya allah poaudapati rahmat aulunio auluni umai terus insya allah kalo auhalangan koa audapati waktu dohor ausumbayan dohor. Uweulapu akharati uao musti aupaki sabun terus aulapu diriam tausabun soie subahian uluni alangan sasela koa auistirahat iya auninu upalu kalomemang nia insaya allah ijin alllah ijin au dapatin asarnuma auweu subahian taubati magnu subahian tut isa, terus kaloiame ijin allah uweu ronda ronda maieunam niaruru tutulesan ruru ia aumaksutan kaltan aumei aheu talu alima sucacarita laharimi hiodupan hidup maiinianam kaloboleh insyaallah allah panjang umur dapati mirahmat te, ita kalo insya allah dapati rahmat allah subahana wata alla kalo boleh nasip iaia ita subahian tentang ridiriam, siam terus auluni alahan lesa luma auhitung waktu kalo memang bisa ausumbayang asara bisa tahu magrib hiyaselesai loisa isaso ya idapati susbu subu selesai lunta bisa ilimi muraiso irui taticacarita hanlumanam kalomalusia leumai talute ucarita ya kalopo istirahat idirian tapasiam.